He mau holoholona kūikawā loa nā honu. Loaʻa iā lākou he ʻiʻo paʻa ma loko o ka pūniu paʻa he pale ia no ko lākou kino. Hiki iā lākou ke ola i nā makahiki he nui, a hoʻi mau lākou i kahi i hānau ai e hoʻokupu i nā hua. He mālie ko lākou ʻano, a pili nui lākou i ke kai a me kona ola.